Ǝŋ rɨkɨsa lo okosopipǝ amaa rɨkɨsa lǝ ǝrɨkǝ wǝǝ fanacɩwǝ wɨ le fii wɨfʊkpǝ wɨ kpii pɨ lɨŋ tɨ pɨ ri anʊkɔrɩ. Rɛ lóo koru ayɩ lóo koru eyee tɨrɛ koturu wɨ lɨŋ po toŋ wǝǝ.